Sanga bubuluk hatoli esa lala'u tataon so na, matanen mae, fafain so na o fo'a jam hida ma leodaen so na o sungu jam hida. Boma kadua matanen mae biasa na o mu masok do ta, biasa na an deka mo Lamatuak a dota.